أول شي بتجيب المكواة بتأكد إنها نظيفة، بتعايرها على <hesitation> نوع الملابس اللي إنت بدك تكويها، بعدين <hesitation> بتحط القطعة اللي أنت بدها -ودك تكويها على لوح ال -الكي بشكل مسطح، وبتتأكد إن ما فيها التجاعيد بتبدأ بالكي، بتبدأ بالأكمام بعدين بالصدر، بعدين بالظهر بتستخدمها بحركة مستقيمة الأعلى والأسفل عشان المناطق المتجعدات تتسانا معك، بعدين بتركن الكاوية بشكل إنها ما تطيح على تطيح عليك مرة ثانيه.